Kéta nké, ngari folamané bé wori ta lay kén nkono. Mbiréyou kou nokho tane nguéri fo lamané ké bé wori. Gani yigou, yigou gnatél goli, indadaga goli. inda ri, yilé ngana kéré, ini tipa nkholoun ŋwoutou kom nguér konŋa danŋa fana ké mokhobé rek, sombi na takhou, kagoumé na lémounou koussou khiri, ina sombi mini, inda dougouta, ini tongou nŋwoutou idi tipa nkholo, idi sowtani ndi fofossou, inadaga tifi, inda tifi ma midi, nati ma onzeur rek, onzeur sakh wala diseur, ina bogou inadaga takhou yité nŋwouré, inda daga takhou yité nŋwouré, kén ndima yakhaté nkha ri ado bawouya li. kén ndima kéfé ntéy, ini fouto ndo déré ina yiga innda dougouta. ina iri lakhou nthialankhou, rakhé salankhouyé ni mané, khati. Bolou kébé igada fouto ké yiga, bolou ké intakhara wankhini sakhe, ina kossina, indaa kossi, ina khatin goudiéy, kén ndima dou sakh nan nkhati douwanéy, ina, khamou, inda khamou ina tétou, inda tétou, ina towondi folamané, inda towondi, ina ro kholé nokho, ida na ri. Ida nda ri, ine iga yigué bawouya kébé, ini goudjinéya, ina fouto léy, ana mougou, ina sourbou sourbou, issou ni kitoukou ya ina sourbou sourbou, inda dougouta ini kitou wankhi wankhi, ina touma folamané, ina mini, ina yilé tél. Idi faba tougounou, ina sokho ma midi, ina yankha inda ri. i wurounto gnatél fanŋé, ndou sakh, ina wankhi, inda wankhi inda ri, kati sali fana, passkeu gani yarkhaté ndou bakeu salifana gna rek, salifana ngana sali rek, anké ntakha télé nokhou, ana takhou khana yarkhata khanda yarkhate, khanda yarkhata, khanda dougouta kéta, lélé, ibé lélanté nga makha, passké ndima, makhambanou kou sér sirou ŋéy, itél té mbagandi lélégna, lélé, ini i léla nténi mbagandi, issalouma, inati salouma nténi, ina salouma mbagandi, iyimé ni ya foni ké iyimédouwa foni ké ina salouma ni nthiokho. lélé, lélégnani tane, kha sokhoba nké kagoumou mougnigogna foni, léléŋa, léminé gna foni, ana daga léla nté mbagandi, ankha na débéri, maga gnéméidi biré koundouwa. Yo kagoun tékékén maga moyi, agana moyi, kom nguéri konŋa da fana ké mokhobé wouro ngana ro gnakhamo ngana yigué yakharou nkha gani gnakhamo ntakhoundi ogana yigué ogana dougouta, kagoun gnigo nati yakharou kou da ah khoumbéné dé, fétéyé gnane, fétéyé ké kounŋa, yakharé kébé ga soréné anbana tokho kaké, yakharé ké bé ga soréné aba na ntokho kaké, kouté késsou trél fétéya, yakhanouwo, issou tél fétéya, inadaga fété, ondi inda fété, oudou do loboni gnan ntélé yogowdouk do khédo ni kou odo warga ni na ndaga. Fournoni ona koré ley, oni yimé ké dou koumou gouné kéya, ana koré mbagandi, makhan mabné na guiri ana warga ké khélé, anassou kassi nkinona mini. Onda dougouta, bané kha na daga kani, ani sérétti nthiti, ana daga yarkhaté ké riti, yarkhate khoré gnani méné passkeu fétéyé ké kha démandou nŋa nokhoŋa, moungou do kénŋa sakh, iy ganthini, andaga missidé rek ay kono, tan a ibé makha takhé ké rék khani déma, démandé gnanéy assouna daga fété, onda daga fété, onda yigué, yarkhato ina, worga lamané diogou rek oni mini sourbe sourbou, léléŋa sérétti goumou, inari séréttini, yakharou on okoudou o téréna, yougou kouya lono sérétini inari, oyakharou na téré massalanŋé ŋéy onda ri préssk ogana ro diokhé ogana gni wankhini, kén ndima foutouro li yilé, bito siki odo fétéyé nga mé, fétéyé onarono, ka <hesitation> féyé gna pénŋéni kouwa, onorono pénŋé ni kouwa onadaga goudji, ondari yigo kéni parla gna boyini, anda parla mboyi, ona goudiéy, olagoy ké dima douna nta koundou, gounéŋa ay tanguéné, fofossou nti kitana, ma bito siki, kotou ndano lélé gnani, lélé idi goumo na ndaga, ina kotou, maga gomou ina parla ndioga khama, ina guidou lo fon nkara, kén ndima gouné nta bono fofo, yilé ngana kéré khadi, inati yakharou kou khadanŋe khoumbéné dé woyindégna néy, otél woyindiya, kharan nké gnimé an mindianŋé ŋa makha wala an takha léma, alaytini ah khoumbéné dé otél woyindiya temps nga makha, anara nkité nkéfo makha. Onada khadi, mokho bané ké yani tane, guili sokhoba ké yani khadi tane ona khathitadé mbagandi, mbourou yimou tamiyé khobéné, tampilé mbouryimé, onda khathité onda dougouta assouna guiri khadi, o yakharou yougoukoukou nŋa, idi thiakou gna ntélé ado sérétini nkéta. oyakharou o kholo, o pane ni, onda daga ona yilé, késsou woyi, ona ro panou nokho, guidjou kou guidjou kou gana tokho, ona koulono kholo gna wala pane ni, guidjou kou kéta, odi téla, odi gana daga ona diourmina. kagoun gnigo ké, yilé ngana kéré, yakharé sou ga daga fété, guidjéké ana khénthié na, agna moudéwo, agna moudou fili wo ana kinaŋe, agna foni, kéna nguidjé gna tampiyé. Fétéyé ké danguiyé falé, yilou kou gana takhoundi bara ké ina bito siki nakhato karago, yigo ké narimé, ana thiakou bané woutou wala thiakou ni fili ana khili ana kholo nŋwoutou, yakharou kou khalé, ana fo kini yakharéssou, ati bane otampiya, o tampi mousso gnani kénŋa, ina kinoye séli okhaga farakhoune faniyane dé, kidouyane dé, léssentiel owafone, séré oray koun ŋwoutou yimé ona yilélono okagoumou gnigandé, oga gnakhamé bé sorono, ona kéfou foutoni, ona gna foutoyimé, kagoumé ké ganti gnana khala, ganinke yakhari nthiré, ana kéngna débérini, yakhari nthiré, yakhari nthiré kagoumé ngana yilé nkinaŋa ana daga gouné anda nkou yilé adan nguidjou, aniya kapmé ana goro. An ankité, ana kori témé, an kité ana gna dioura, ana yila kapa. ankagoumou mpéyé, ankagoumou nguiné. Berké gnane késsou, kén berké khéna lémou gna, ankha lémou ngana daga saféri nokhoussou, inta tokho falé, passkimani tampi kanikouwa, imani tampi kanikouwa, nhakhile dépé ni kégna kiniŋa.